Mopetɨ mapa, jaeko yaikatuta ñaja, yekata calle reta je, jare ketïko ñaiva, jukuraï yaikua vaeravi ketïko yajatava, opaete mapa öime guinoi tëtäreta, yaikua vaera yaguata